Fomba fiasany ñy hety: -Ñy hety natao hanampaha raha. Natao hiheteza: -Hiheteza <shushes> volo zay. Manahaky ñ'olo mpitrebiky rey, -Nataony hanampaha siky ñy hety. Manahaky olo mpihety reñy: -Natao hañeteza volo ñy hety hangala volo.